زه غوره ګڼم چې د کور مالک شم خو دا ما ته اسانه نه ښکاري. د کور اخیستل ډیرو پیسو ته اړتیا لري او یا هم باید د بانک له لاري واخستلی شی خو زه د بانک له لاری نشم کولای چې کور واخلم هغه ځکه چې بانک سود اخلي او زه د سود خلاف یم نه سود ورکولای شم او نه اخیستی شم.